Samy namagna mafinaritra azy koa ny kivà rehetra aminy ankapobeny, zany hoe zany ny kivà zany <hesitation> entigny ho naman'olo mandé agnaty ala, mijora trandraka ôhatra hoe atony fiambina, hiambina tanana hiambina lakoro sy le manekitry regny ary koa indesiny mandendeha zegny zany anisany tegna mahatonga kivà ô tsy misaraka amin'ny <hesitation> kivà rehetra satria izy anisany magnampinampy bebe kokoa aminy lafin'ny fiegnana.